ہیک وات تمیں ہنبھڑائوں کہ منیں باہر نیہرنڑ نو شوق ہتو کہ ہوں باہر زائوں، ہیک گھومنڑ نو شوق ہوئے بیزو وزٹ کریا ہاروں کہ سوچنڑو کہ امیں گھوموا زائوں انڈیا آنپڑی فئملی سمیت زائوں تو پہری تو تیار تھینڑو پڑسے۔ پہری فرسٹ میں تو آنڑو پاسپورٹ ٹھورانڑو پڑسے ٹھیک اے پاسپورٹ ٹھوراساں پسے زکے اپلائے ماتھے فارم لکھے ڈیاں اگر انڈیا میں آنپہنڑو واسطے وارو ہوسے یاں کوئی ایوو دوست ہوئے مٹ ہوئے یا مائٹ ہوئے تو آپاں ناں انڈیا جانوڑو ہوسے تو پیمینٹ آلنڑی پڑسے تو ٹھائے پئمینٹ روانی کرے تو آپنڑی ڈاکیومینٹ واپسی آوسے۔ ای جیکے ہوے آپیں جاسوں پسے ٹی سی ایس آفیس ماں پسےپولیو وغیرہ پینڑو پڑے سے فوٹو وغیرہ کاڈھنڑو پڑے سے ائیں کارڈ وغیرہ ٹھوراْنڑو پڑے سے پست ٹی سی یس آفیس میں زاشاں تو پوسشیں کہ بھائی تماری فئملی کیتلی سے کیوے شہر میں جانونڑ چاہو سو ایئں بھی مختلف شہر سے مٹھی تھرپارکر ماناں عمرکوٹ کھوڑ سارا آنپڑا ضلعا بھی ہوئیں تو ای کہاسوں کہ بھائی فلانڑی جگا ماہ جائوں۔ فلانڑی جگا میں آنپاں نے جانوڑو سے۔ بھئی اینے جاسے پسے ٹی سی آفیس میں آنپڑو فارم تھاسے فیل پسے فوٹو وغیرہ کاڈھنڑو پڑسے اگر ٹھیک اے فوٹو وغیرہ لاگے پسے ویزا ماتھے ہالوں۔ ویزا ماتھے اپلائے کرے پسے کو قسمت واڑو ہوسے تو ویزا جلدی لاگے۔ تو مطلب کہ ایک کو جائے تو امڑے انڈیا میں آنپڑا مائٹ کافی ہوئیں۔ مطلب ہندوستاں ہندو مطلب انڈیا میں مانڑو جائے سے سوٹھو کاروبار کرے سے۔ ڈوکھ تکلیف تو ہر جگا ماہ سےڈوکھ تکلیف زندگی نو مزو سے ماناں ڈوکھ ہوسے ناں تو باقی مزو سے کیم کہ غریب ہوئے جاں امیر ہوئے پیشو ہوئے جاں ناں ہوئے تکلیف ای بھی کھائے تکلیف امیر نتھی کھاتا تکلیف غریب نتھی کھاتا تکلیف غریب بھی کھائے سے امیر بھی کھائے سے۔ یار آپیں سوچاں کہ فلامنڑو زکو امیر ریو ای کن ڈاڈھو پیشو سے اڑے تمیں ای ناں پوسو ای گھر ری چم پوری کرتو ہوشے۔ اینے پوسو تو صحیح آپیں تو وات کراں تا سور تو ماں را بھائی بدہاں کن ساگی سے۔ تمیں ایوا کافی ڈوکھ درد پیڑا کھوڑ ساری ہوسیں ری۔ تو ڈوکھ تکلیف زندگی نو حصو سے امیں وات کراں غریبی تو ہر مانڑو میں سے غریبی نوں سدھارے ہاروں تعلیم نی ضرورت سے تعلیم نی ہوئی تو مجبوری سے۔ تمیں جو میگھواڑ بھیل اوڈ موٹا موٹا آفیسر تھے بیٹھا سیں۔ تمہیں کہاں کہ تمیں آپرے باڑاں ناں بھنڑائو دنیا چنڈ ماتھے پوہتی سے آپیں چم نتھی کرتا چم کہ آپاں کن تعلیم ایتلی سے نہیں۔ چنڈ ماتھے پوہتیا سے چنڈ ماتھے گھر ٹھاوی بیٹھا سے ای بھی محنت کری باقی تو اوںکہاں سوکریاں اغوا تھئ رہی سیں۔ ہر مانڑو تو کجھ ہوں تو بی وات کرتو زوں تو کہ آپیں ہیک دھرمیلو راکھوں تو دھرمیلو تھیں تھوڑو پاسو کرو۔ ٹھیک سے دھرمیلے تھیں پاہو کرو تمیں دھرمیلو کرشو تو ڈاریک آوی زائے گھر ماتھے قبضو کرشے تمیں دھرمیلو راکھشو تو ای بھائی امارو دھرمیلو بھائی سے فلانڑو سے ڈھینکڑو سے۔ دھرمیلو راکھو ای ناں سچائی انسان میں سے ئی نہیں۔ دوست مٹ مائٹ راکھو امیں نتھی کہتا ناں راکھو پنڑ اینے تمیں باہر راکھو کو ہوٹل تھی پرہی کوئی بھی ہوئے تو دوستی بھلیں راکھو دوستی راکھو تو باہر واڑی دوستی راکھو باقی گھر واڑی دوستی ناں راکھو ماں را بھائی۔ ای تمیں یاد راکھو گھر واڑی دوستی زکو رہی ای تمام ڈوکھی پڑسے۔ دھرمیلو راکھو تو گھرے آوشے ظاہری وات اے۔ اگے تو سچائی ہتی پنڑ امڑے دور میں ای صحیح نہیں۔ امڑے دور میں دھرمیلو راکھو ئی نہیں۔ دھرمیلو پہریں تو تماری نیانڑی ماتھے نظر کرسے۔ ایوا کھوڑ سارا مسئلا تھاتا ئی راہسیں باہر نیہروا چاہتو نہیں ہوں ایئے ناں چریو کہیس موں ایئے ناں کہیس چریو سے چم چریو سے چم کہ باہر نیہروا ئی نتھی چاہتو ای غلامی کری ریو۔ اماں میں ماتھاں میں سور سے ئی نہیں کہ تمیں ہمزائوں پنڑ ای کہاوا چاہوں کہ تمیں سدھرو بہراڑی میں نیہرو تو شہر میں آوو تمارو سوکرو بھنڑے تماری سوکریوں بھنڑے تمیں سوٹھو کھادہو کھائو، یار امیں اوم کرسوں تمیں کے وڈیراں کن سنگت ناں راکھو۔ بھلیں مزوری کرو سوکراں ناں بھنڑائو۔ سوکراں ناں تمیں بھنڑائو تمارے سوکراں نی تو لائیف ٹھئے تمارو زیئنڑ جنجال سے تمارے اولاد نوں تو سوچو کہ ماں رو اولاد آگے ریو تتو سوٹھی پوزیشن ماتھے جائے۔ موں بیٹھو سو تو ماں رے ما با ری دعائیں سیں ہوں لکھے رہاں بھنڑل ناں ہوئاں تو کوئی ناں کہاسے کہ تمیں آو رہا انٹرویو سے۔ اولاد بھنڑائو کہ آگر تماں نے دعائوں لاگے۔ بھگوان کرے ماں رے ما با نی محنت سے۔ ایئاں نیں قربانیاں سیں۔ ہازکل نا دور ایوا سے ماں ری آنکھیاں ناں بھانڑل تمیں ہنبھڑائوں کہ اولاد زکے سے اے ما باپ ناں ای ما باپ نے لفٹ نہں کرتو تو ما با ناں ہمزتو نتھی کا ویلو نتھی۔ ما با ناں ای ہمزے کہ ماں نو مائٹ سے بائڑی آئی تو ختم، بائڑی تو ہاز آئی سے مائتر تو زندگی مہیں ہیک چکر زڑیں۔ ختم چم کرو بائڑی اتاری آئی سے مائتر نو مہہینڑا پیٹ میں لے تمیں موٹو کریو۔ ماناں ما با نوں موٹیوں قربانیوں سے ای خود نو کھادہا واڑو گراہ کاڈھے کھورائیں ریا۔ تا کہ ہوارے زائے اینوں نام روشن کرے امارو بھی نام روشن کرے ای ہر مائٹ نی خواہش سے مائٹاں نی وڈی جدوجہد تھیں تا آوے ہوں پوزیشن میں بیٹھو ہوں سوچاں ہوں شوں ہتو آز کتھ بیٹھو ساں۔ موں بھیگا حالانکہ موں تھیں بھی ہوشیار بیٹھا سے تو موں کن ایتلی تعلیم بھی نتھی ہوں بس وات کرے رہو سوں ایوے حساب تھیں کھوڑ ساری واتوں سے